Në jawi'in nënyëtëmëp manyt's dun xët's ti'i dun ko kë'ë dun bujëp jadunt's tëkënyëp xajt'spë mamkëjtyë dun tëkëy nawyokëbë y jadunt's në jada'ok nëyajtëmëp jadunt's këmëxëp të najk dun kë dun wyach.